اه هاد في عليه حوالي يعني من كلفة نقدرهم لكن اه ممكن أكتر من عشرين أو تلاتين اه مرة في اليوم، اه وخصوصا لو اه يعني اه في اشعارات يعني من تطبيقات أو شي او رسائل ضروري انها تشيك عليه.